أظن أنه المقصود بنعيشه حياة جيدة هو عيش حياة مثالية مع الأهل مع الأحباب تكون حياة وايد حلوة وايد مرتبة ما فيها مشكلات سوى أجتماعية أو مشكلات أقتصادية يصير تكون حياة كلها حب كلها تسامح حياة وايد ممتعة الحياة مالتي هاي الحياة. أحب أعيشها.